Kassi ja piniga um mul sääne lugu, et mul omgi pini parhilla. Kassi mul olõ-õiq. Muidoki ma tahtnuq kassi kah tegeligult, aga piniq mullõ miildüseq siski veidükese inämb ja. Ja õnnõs mul umgi pini.